راح أقدم طبج خليجي تقليدي بس بالطريجة مبتكرة، مثل المحشي باللحم والمكسرات مع صلصه خاصة. لا لا الطبق هاذا يجمع بين النكهة والذكريات في كل لقمة. وعشان تجدي أعتقد راح يعجب الحكام.